Ny toetra mampiavaky ny orsa an-tendrontañy da izy feno tavy da teña mateviña aza taviñy iñy, miaro ny voloñy iñy. Da io mampafana azy da izay ahafahany miveloña amy tany mañara.